Latsilõ tulõsiq joba väikust pääle <hesitation> opadaq sallivust ja tõisiga läbi käümist. Ja egäsugudsõq <hesitation> halvaq juhtumiq tulõsiq rahuligult ja mõistligult läbi kõnõldaq, niimuudu, et mõlõmbaq osapooleq saasiq säält sis <hesitation> hääga vällä.